Otupo. akony'a. odeny, somok, angwan, mut, mut nyo akony'a, mut nyo odeny, mut nyo somok mut nyo angwan, taman, taman nyo akony’a, taman nyo odeny, taman nyo somok, taman nyo angwan, taman ago mut, tarman nyo mut nyo akong’a taman nyo mut nyo odeny, taman nyo mut nyo somok taman nyo mut nyo angwan, tamanut odeny, tamanut odeny ngo akony’a, tamanut odeny nyo odeny, tamanut odeny ngo somok, tomanut odeny nyo angwan. tamanut odeny nyo mut, tamanut odeny nyu mot nyo akony tamanut odeny nyo mut nyo odeny tamanut odeny ngo mut ngo somok tamanut odenty ngo mut ngo angwan tomanut somok, tomanut somok nyo akony'a, tamanut somok nyo odeny tamanut somok ngo somok, tamanut somok nyo angwan, tamanut somok nyo angwan, tamanut somok ngo mut ngo akony'a, tamanut somok naje mut nyo odeny. tamanut samok nyo mut ngo angwan tamamut somok nyo angwan nyo angwan, tamanut angwan tamanut angwan nyo akonga, tomanut angwan nyo odeny, tomanut angwan nyo somok, tamanut angwan nyo angwan, tamanut angwan nyo mut tamanut angwan nyoo mut nyo akony’a. Tomanut angwan nyo mut nyo odeny, tamanut angwan ngo mut nyo somok, tamanut anywan nyo mut ngo angwan, tamañut mut tamanur mut nyo akong’a, tamanut mut ngo odeny, tamanut mut nyo somok. tamanut mut nyo angwan, tamanut mut nyo mut tumanut mut nyo mut nyo odeny, tomanut mut nyo mut nyo odeny tomanut mut nyo mut nyo somok tomanut mut nyo mut nyo anywan, tamanut mut nyo akony’a, tamanut mot nyo akony’a nyo akony’a nyo odeny, tamanut mut nyo akong’a nyo somok, tamanut mut nyo akony’a nyo anywan, tamanut mut nyo akong’a nyo mut, tamanut mut nyo akong'a. nyo mut nyo akong'a, tamanut mut nyo akong'a nyo mut nyo odeny, tamanut mut nyo akony'a ngo mut ngo somok, tamanut mut nyo akong’a nyo mut ngo anywan, tomanut mut nyo odeny, tamanut mut nyo odeny ngo akong'a, tamanut mut ngo odeny ngo odeny. Tomant mut ngo odeny nyo somok, tamanut mut ngo odeny nyo angwan, tamanut mut ngo odeny ngo mut, tamanut mut ngo odeny ngo mot nyo akong’a, tamanut odeny <hesitation> tamanut mut ngo odeny mut nyo somok, tamanut mut nyo odeny nyo mut nyo anywan tamanut mut nyo odeny nyo mut nyo angwan, tamanut mut nyo somok. Tamanut mut nyo somok akong’a, tamanut mut nyo somok ngo somok, tamanut mut nyo somok nyo somok, tamanut mut nyo somok nyo angwan tamanut mut nyo somok ngo mut tamanut somok, tamanut mut nyo somok nyo mut nyo angwa tamanut mut nyo somok nyo mut. tamanut som <hesitation> tamanut mut ngo somok ngo mut ngo akong'a, tamanut mut nyo somok nyo mut nyo odeny, tamanut mut ngo somok nyo mut ngo somok, tamanut mut nyo odeny, <hesitation> nyo somok nyo mut ngo angwan, tamanut mut nyo somok ngo mut ngo angwan, tamonut mut ngo angwan, tamanut mut ngo angwan. Ngo akonga, tomanut mut nyo anywanyo odeny, tamanut mut ngo anywan ngo somok, tomanut mut nyo angwan nyo anywan, tomanut mut nyo anywan nyo mut, tomanut mut nyo angwan, nyo mut nyo akong'a, tomanut mot nyo anwan nyo mut ngo akong’a, tomanut mut nyo angwan nyo mut nyo somok, tomanut mut nyo angwa nyo mut nyo angwan pokol.